Ny fomba fipasoa pataloha ndraiky. Ahia amy toera mahitsy amy tany na amy latabatsy na amy latabatsy mañokaña fipasoha pataloha. Pasoha amy fera mahamay amizay arakaraky lambapasoa teña iñy. Arahiña soa ny fiforetañy mba tsy ho maro tsipitsipiky mifariparitsy.